हमरा माछरी खेसहु खायाक त खेसहु मछिरिनी नाउ फेरी जाने पर्लइ । कुन माछरिया कहाँवा रहसइ कुन माछरिया कहाँवा रहसइ जनसे कुन माछरिया लरैनी मा पवेसै, कुन राप्ती मा पवेसै, कुन समुन्दर मा पवेसै, कुनुहु घरवे मा झिन्के मिन्के खेन खान्के ओहोवही फेरी ओरिपोरी पाल सै । उवा माछरिया नि नाउ फेरी जाने पर्लइ हमरा खके मतरे फेनी नाहिहतइनी त माछरिया क नाउ जाने पर्लइ चिन्हे पर्लइ कुनुहु पुछ्तै अरे फल्ल्नावा एय माछरिया का नाउ कथी रे अरे मुइ हैने जन्ले अरे मुइ हैने चिन्ले । खाके मतरे नाहिहतइ चिन्हे पर्लइ, जाने पर्लइ, देखे पर्लइ उहेस क के नाउ त यबा यापन यापन बणै माछरिया नि सभ उहे माछरिया नि कतकअथी कतकअथी बणै कह के जुन जुन जतुरा बणही मुइ चिन्हाले उहे माछरिया नि नाउ बणही मुइ कहे जाइ । जुना सुरु मा कहे जाइ उहे माछरिया क नाउ हलई गोइरा माछरि, भोथि माछरि, सिधरी माछरि, तिलवा माछरि, इचा माछरि, सिङी माछरी हसे मौरा माछरी याको त कतेक बणै कतेक बणै मोर जानल माछरी का नाउ चाई इहे हलई ।